La cléf entiko ka izy ka fa mamndeha, enigny farafaheligny˂hesitation˃ aroa le cléf -na tragnona akao, aroa la cléf-na tragnon'ery zandriky, avekeo kao misy la cléf tragno iasagnay araiky aveke armoire misy entagna materiel fampiasagnay akao araiky